Kpii ɛbaba to-o ja i-o-ro mpio sɛ? Ekpii rɛ baba ja i-o-ro mpio-e. Awia ra, ekoo ra, ntẹ ra. nka-ra. Wa mɔ ɛkpii nɛba ja i-o-ro mpio Ebai nɛkɛ ɔbɔ bai sa i-i-a, njɛjɛ onɛ nchima ka, kɔ ti-a. a-ru mɛ ekpii ka ja i-o-ro mpio. adi-de sibina oku rɛ na’a gbo enu, mɛ ekpii rɛ ba ja. Oku rɛ si-ari ɔbɔ ejor sɛ chua ekpii, rɛ binaba kɔ ja-a wɛ, nju baa dɔma. wɔ? Owa mɔ ajuri rɛ doiru, oku ayoni nɛ gbogbori asjuri. I-i, ekpii nɛba nɛru i-o-ro mpio, njɔ-ɔ oka kara gba dɔbɔ enu nɛ oka kpara ɛgbo-e gbɛ ofaa, osi dɔbɔ o-o nɛ oka kpara esie. Oka kara gbora echu; sɛ ɔmɔ echu. oja sɛ ɔmɔ nja, odɛ. Ekpii nɛ ba neru i-o-ro mpio. Mɛ, owamɔ i-o-ro mpio nnɔni-o, e-aa bɔ obari jua. Ntɔ ɔdɔ oso akaa eti-tɔ, bɛ i-o-ro mpio yo riɛ. Sɛ osi oso ɔtɔ mbiɛ wɛ ɔmɔ oku rẹ ɔsa dɔ baru, abɛ oku rɛ nagbo ekpii, abɛ oku rɛ kɛ ekpii nje ba ɔbɔ, oku nchima, ɔka mɔ kɔ mɛ ɔbere oku nnɔniɔ, mpio ya rɛba o-ro. Sabarɛ eba kaa titɔ, bɛ i-o-ro mpio yabai-ri-ɛ. Ni nga kpara elamaru bɛ, ɔka kara-a gbo ekpii yɛ. I-e-ru yaa nnyimɛ. Ekpii yo sɛ i-o-ro mpio yo ri-ɛ.ɔka kara gbo ekpii, ekpii, wɛ r’o chu ekpii yo nsma nne enu. Mɛ ayɔɔ bɛ i-o-ru mpio sɛ? Or ɔka kara gbo ekpii wɛ oku oji kara kpeleru. Oka kara gbo ekpii, wɛ mmasi ɔ-ɔ rɛ ɔbɔru ɛ-toɛ, nɔ ba tɔ; gbere wɔ?mpi kele ntɔ owa rɛ a-ebo a mɛ nti nyɛ naabinaru ekpii. Mɛ ekpii ka karaa chu nkani we ra ru ɔbɔ. Mɛ ekpii kakara na kɔ gbo epɔrɔ ejɔ. Ekpii kakara kpo-e ɔgbɔsi yo lɔrɔ oku ɔtɔ baa. I-i. nju nyɛ ekere ekere-e. Owamɔ ekpii, ntɔ owa ekpii, wɛ owa ja nja, wɛ owa dɛ, okpararu dɔra a-e. Mɛ mpio yo e-o-oro sɛ okpararu yo dɔdɔ-a sɛ? Mɛ mpio yo e-o-oro ɔtɔ ɔsa dɔdɔiru sɛ? Ni nga kpara elama ru bɛ i-o-ro mpio a-ɔbɔ oban jua. I-o-ro mpio a-ɔbɔ oban mɔmɔ wɛ jua. A-o ɔka kara bɛra i-o-ro mpio ri nyo. Ntɔ owa na enu rɛ dɔ akaa, sɛ owa gbo ekpii, wɛ ɔka chu ekpii yo nãmã aka-a enu, bɛ i-o-ro mpio yo-eri. Ntɔ owa chu ekpii yo nama enu nɛɛ owa bɔru e-nama, bɛ i-o-ro mpio yo ri. Awiara, e-ara, ekpii sẹ i-o-ro mpio yo ri-ɛ. Ekpii naba ja i-o-ro mpio neeru. I-o-ro mpio nɛ ɔka da riɔ bẹ ajuri-e. I-o-ro mpio rɔ ɔka da riɔ bɛ ɔtɔrɔ ajun rɛ dɔ osẹ eji yo, rɛ dɔ oso mpio yo. Tc awa ma ebo ewe-e yo, sɛ mpio yo a’ro, yɔɔ tu-e kɔ mɛ ajun dɔiru. Mɛ sɛ ekpii dɔra ru ɔbɔ. mpio yo ka kara o’ro-ra kɔ ekpii dɔra ru ɔbɔ eka o’ro kɔ ekpii dɔra ru ɔbɔ, wɛ eka gwa bɛ ndɛ, ajun njeiru. Sɛ ekpii dɔrɔ ɔbɔ wɛ mbala yo ka chs tari, mɛ mpio yo ka-o’ro sɛ. En. en. sɛ a-o bɛ onwi okwia rɔ owa ba aka-a odo Mɛ ɔsɔ mbala yo, odo-yo agbo ekpii ɔtɔɔdɔ-a, ẹ-e bɛ okpuraru yo? Odo yo eka ju ɛpɔrɔ nju, eka dala echu-e nga nje-je e-e adidɛn eneru, eburu, epi-ru, ayɔɔ bɛ i-o-ro mpio sɛ? Ajuri bɛ i-o-ro mpio yo ri-ɛ, mɛ ekpii nɛba ja i-o-ro mpio. Sɛ ogbo ekpii ɔsɔ mbala rɛ tɔtɔ nnɔɔ ekpii nɛba nɛ ru i-o-ro mpip. Ni ga lamaru nnini bẹ i-o-ro mpio a-ɔbɔ oban. Eska a’ra tu ɔbɔ a-o ntɔ owa na-enu rɛ dɔ aka-a. Tɔ owa chu ekpii yo nama enu rɛ ɛdɔ akaa, err mpio yo ka oro.